Panosoler bënu ka leempa buŋ kapanosoler aho uleer wi kasarësiirwi akëmacum eekëţij pëbatëri uleer wi pëbatëri këmacum mpursir pëtabana ŋëlamp na bërëm mpursir pësarsiran portabël na pëtena utele mpursir pëbëransir ufërigo tul- kak- waaw